Ta ke ta edum mobho die ezo obho ezoor no bol no besh miibebh ogbur esi obho no gaur obale reezoor ologh any an nolokiri inyan obho obele, poloki ileebo obbo, olotai bele po oleer amen uleer, igho̱ bho, nesi, peezoor oghi osioghom, osioghon oloki igha bho ta aru tu ileebo bho ileebo bho na rol bo osi bho bho <hesitation> na pobh, ezo bho obh ohh nazai obho, as, maala olo obu uva anyle esugho pu no ke mo bu no bu obele pu no ke mole, ileebo bho, theebu bhe ezar no bebh no bobh sha miileebe leebo ezoor nebebh, alco son dia ezoor no bebb, zel ezoor no bebh ai lagh but ezoor tepirani okpur ibha zoor akpur ubele peezoor obe robe po osi- ushom, oua osioghemio edian bho erudio emuto uleer io edian obho mate dio, so po ana la leeri miireeny obho atubedi.